طبعًا وبدون تفكير أبي أقول لك <hesitation> -أح - الإمام أحمد بن سعيد مؤسس دولة البوسعيد في عمان، ليش أشعر إنها مهمة؟ أولًا القيادة الحكيمة وقدرته على <hesitation> يعني توحيد عمان دفاعها عن الوطن ضد الغزاة، توازنه بين الدين ،والدنيا، قيمه الإنسانية -كرام-كرامة ،شجاعة -عع-عدل ،إرثه الثقافي كبير، أساسي.